Inona no mbola manontany ahy ianao e? Efa in'ny arivo no niteny hoe tsia! Ka tsy fantantro tsara tsinona lay valin-teninao teo ko. Tsy maintsy averimberiko aminao foana lay izy de ianao mbola miteny foana hoe aaa tsia. De inona fotsiny izany ny valin-teny nav- nataonao taminahy tamin'iny? Ka efa hoe tsy fantatro ilay izy, efa in'ana- in'ny arivo ary ve hoe tsia dia tsia!